Naꞌ xgë lac̲h̲ neꞌg lu naku lëts c̲h̲apma kwidad nis loxna ganeꞌc̲h̲ dzob ti bols x̱an labader ga dzekna xiu nis, xlox xiu nis nëꞌná xgu nup dia fap ga dzekna stsëꞌbná ganeꞌc̲h̲da blus lox idëꞌwu dzekna lëꞌ pantalon sia per ganeꞌc̲h̲ tsu nis loxna nis guꞌn xc̲h̲aꞌkga lëꞌ lac̲h̲ sia lëd pantalon per xka wen giaꞌl lac̲h̲. <noise>